Pos a ca ves más tiempu i m'alegru abondu d'izil qu'ara mesmu una ora al día alo menus i m'alegru, m'alegru de poel izí-lu. Sea con exercicius de ginasia o sea con ciclismu o sea camineandu, hagu la ora entera. Se lo recomiendu a toa essa genti qu'izi que hazi exerciciu i no lo nota. Essu es porque están hiziendu pocu tiempu. De verdá, yo tamién me pensava que con venti menutinus era bastanti.